kɛkoe, kɛ <hesitation> kɛkoe kɛ kpɔŋɛ, kɛ wolóe, <hesitation> feŋ mɛ- kɛndɛ́ feŋ mɛɛ nu nu bɛɛ mu fiya lɔ, ya- mɔɛ tie pɛɛ buŋndɔ, ai fɛe lɔɔ a kiya ma tíɛ. kɛkoe, woloe, kpɔŋɛ, kɛ ɛi jɛɛ lɔ pewoe, ɛh fɔɔ pewoe ma lɔ, kɛ <hesitation> kelaa. kelaa. kɛkoe, pewoe, kelaa, kɛ ɛi jɛɛ lɔ kpɔŋɛ, woloe. Kɛndɛ́ feŋ mande mande mɛ nu, a kɛnu pɛɛ a bɛnu anu yaa kee káa, káa mɛ nu, fiyaɔ káa bɛ, kɛ ɛɛ jɛɛ lɔ feŋ <hesitation> fiyaɔ manyɛe bɛ. a pɛɛ a jimasɔa ai i fɛe lɔɔ kɛ a suwaŋ. kɛkoe, keŋdɛ́ feŋ mande mande nu anu bɛ fiya lɔ. ani <hesitation> anu jimasɔa. kɛ lɔ tumbuɛ. tumbuɛ. minyaã. minyaã. tumbuɛ, kɛkoe, kɛ ɛɛ jɛɛ lɔ toloe, toloe, kɛ koasaa, feŋ <hesitation> kɛndɛ́ feŋ jímasɔe nu mɛ nu mɔɛ ai fɛe lɔ a sáa, ai táa kaŋ ma a kuŋ táa ai sa kɛmu mɔkɛndɛ́ bee kuŋ a tɔɔ wa. Nyimiɛ, koasaa, kɛkoe, ɛɛ jɛɛ lɔ tumbuɛ, tumbuɛ, woloe, kpɔŋɛ, kɛ ɛɛ jɛɛ lɔ kɛkoe, bɛimaã ai fɛe lɔɔ kɛ a kiyaa ma tiyɛ, ai jɛɛ lɔ wanyaa, wanyaa pɛɛ ai fɛe lɔɔ hiŋi pɛɛ bɛɛ a kɔŋɛ yɔ wa, ai i fɛe lɔɔ aa kuŋɛ kpambae ai fɛe wɛgba kɛ a sɛɛ kuŋɛ kandɔ́. Wanyaa, kɛ lɔ kɛndɛ́ feŋɛ mande mande kɛnu <noise> Ánu bɛ lɔɔ fiya kɔ anu bɛ lɔ nu, anu bɛ <hesitation> anu bɛ lɔɔ bee na kiimu mu mɔ kɛndɛ́ɛ nu bɛ kɛ bee na. Minyaã, tumbuɛ, kɛndɛ́ feŋɛ kɛ mɛɛ nu nu anu kpɛɛ basae, toloe waegee a bɛ lɔɔ sundaɔ wa a bɛ buŋndɔ nu a bɛ nu. a bɛ nu, kɛ ai jɛɛ lɔ ba- <hesitation> konde bɔɔ pɛɛ bɛ fiya lɔ. anu yaa kee gah̃gah̃ã, a wa mu a tie, a wa mu a tie lɔ piina, a woa fiyabɔ fɛ janjaa fɛɛ, a tie lɔɔ pii na a kafaa a bɛae, kɛ a sɔma a ya bii. Feŋ bhii nu nu gbi bɛ fiyaa lɔ, kɛndɛ́ feŋ mande, kani mande mande nu, báwaa fɛŋ-kɛkoe bɛ núu. feŋ bɛ núu, tumbuɛ, tumbuɛ bɛ núu, kɛkoe bɛ núu, <hesitation> fɛŋ kɛnu kpɛɛ bɛ nu. Anu bɛ nu woloe kpɔŋɛ, kɛ ɛɛ jɛɛ lɔ pewee, pewee bɛ nu. a pewee feŋ bhii mu ai jafeŋɛ, ai jafeŋ bɛ biwa kɛ a ya nuu soe lɔ. so kɛndɛ́ nu gbi bɛ nu, kɛ lɔ toloe, toloe waegee ai ti lɔɔ sunda buɔ wa a bee taa kaŋ bɔɔ, anu gbi bɛ fiya lɔ, kɛ ɛɛ jɛ lɔ<> kánaã, kánaã pɛɛ bɛ nu, kánaã bɛ nu, kɛndɛ́ feŋ mande mande nu bɛ fiyaa lɔ. anu tɔŋ kɛndɛ́ feŋ jiima sɔɛ nu, mɔɛ ai fɛe lɔɔ a suwaŋ, a bɛ- abɛ kɛnu wa.